Anee achame chaiki amuu chaikii, atau alal maati apakei chego anyachamushan chego, ande machenik akeny kakuti, ndap kakokuti ande peeki, akany kochamukany ande sugaruki, yakande sukaruk atakany koruryo, sukoruryo machanik komie. Ko ngoruryo chaik komie, ichame chaik akipaipachini kondee chaik ikase anyinyindap chaik, amuu achapu chaik kapsa chaik kumuuch akot komachop akot amitwokiki, chepo peeti, <noise> muuch <noise> ande <noise> chaik chuuk tamusiti koi kityongan <noise> arang'u chaik amuu achame chaik kapsaa. <noise>